Tamin'ny tao roarivo da tonga ta-tonga Iran ao ny ponina baka amin'ny Asie ampovoatany any amin'ny Asia agny da la minday fomba fiteny vaovao reo manao resakin'olo fa taloha be tagny.